Geɗe ɗe ɓurmi yiɗde e neɗɗo fof ko jikku mun moƴƴo e waawde jogaade konngol e yiɗde wallude yimɓe. Kala ko joomun yiɗani hoore mun tawa ina yiɗani ɗum goɗɗo.